انا ادعم مؤ- مؤسسة <hesitation> اليونيسكو لانها مؤسسة تحافظ على الاثار وتحافظ على- على اشياء تاريخية وهدا يهمني جدا لانني شخص يحب كل ماهو تاريخي وقديم